افضل السفر بالسيارة احبها لإنها تعطيك حرية في اختيار الطريق والوقت وتخليك تتوقف في اي مكان يعجبك كمان السفر بالسيارة يكون اكثر راحة وخصوصاً اذا كنت مع العائلة او الاصدقاء لكن احيانا السفر بالقطار يكون ممتع لانه يعطيك فرصة للإستمتاع بالمناظر الطبيعية